I koʻu manaʻo no nā kānaka, ʻaʻole hiki ke hoʻokuʻu piha a kala piha i nā mea a pau loa. E loaʻa ana nā mea e hiki ʻole ai i ke kanaka ke hoʻokuʻu piha a kala piha aku. No ka mea he kanaka ke kanaka, a mālama ʻia kēlā ʻeha ka mea i ʻike ʻia mālama ʻia ma ka naʻau a ke pā ka naʻau, ʻeha.